Kalua menurut sayo di jaman yang sekarang ni kito idup serba digital serba teknologi, kek nyo kalua kito idup tanpa teknologi tu susah jugo, kareno kayak kito ngo pesan makanan pun pakek teknolgi, ini kan maso maso nyo kito kayak kito belajar, kito kerjo itu semuo nyo pakek teknologi kalau dak pakai teknologi kek kito kerjo macam mano kek <noise> caro mau masak kek mano jugo kan, jadi susah kalau dak pake teknologi di jaman sekarang ni, di jaman yang modern kayak gini, penting teknologi di zaman sekarang ni, tapi biso biso be kalau mau hidup tanpa teknologi tapi balik lagi, balik ke jaman jaman dulu jaman jaman kuno, jaman sekarang ini serba teknologi, apo apo teknologi, susah kalu hidup kayak dulu dak ado teknologi, mungkin biso tapi teknologi tapi teknologi, mungkin biso tapi teknologi nyo susah, ado nyo teknologi, ado nyo teknologi tu biak kito, mempermudah pekerjaan kito, misalkan kayak kegiatan. kerjaan, biak ter-buak mudah bae, tergantung caro kito mengguno kan teknologi tu kek mano, memanfaat kan teknologi tu kek mano, bijak dalam ber teknologi kek gitu.